<noise> Jutta damuwa duniyaru jutta haala veelu on, haala gojju, gomnati haala namri be haala kuugal. himɓe ɗo waaɗi makaranta manga be joodita saare me e njoodi haa saare be waala kuugal be waala kooɗume